<hesitation> Gne sakafo telo koa zash fa mora koa zany ity da e kômpôze, da lasopy na chinoise zany io na legioma, da gne <hesitation> salade de paty reny da gne vidigny zany eo amign'arivo eo aby izy telo.